Lu misi di maju è lu misi di la Madonna, lu misi di Marìa. E' puru lu misi quannu lu tempu accumincia a diventari chiù sìmili a un tempu estivu. Li jurnati s'allònganu, fa scuru chiù tardu e li temperaturi aumèntanu: finalmenti la stati si sta abbicinannu!